<hesitation> Carte bancaire e, <hesitation> karazagna carte elektronika e, de <hesitation> izy io hoentinao amy banky ankany, de amy banky ankany efa misy machine fampidiragna ananjy, de kaofa tonga ankany zegny anao ampidirinao agnatin'le machine zegny le cartenao de tapenao le vola tokony ho alaignao de tonga de miboaka.